Ny fomba hikarakarana ny hazan-dranomasiny amin'ny fomba azo antoka mba hisorohana ny loza, voalohany aloha atao madio tsara, ary hisahina tsara ohatra hoe: misy hisiny ary alana tsara ny ohatra hoe anatin'ny kibony ny tainy diovina; ary atao masaka tsara.